Jue da yaba nxwin kudujtë myëde tyam a'ax je'e xë t'su yak jadyë tyam a'ax jedun cera jebyë yë a'ax dun yaj xa'ajpyë amaxan am. tyam a'ax yë xë yak jadyë yëdun xa'ajpë san martin caballero, santa cecilia, yë a'ax jedun xak jatë yay tunëp ya yëyëch ëch dun na najueb.